باش تغسل الفران ديالك، أوال حاجة غدي تخويه من اللاطات لي فيه، غدي تاخد الصبون والما، غدي تخلطهوم وترشهم في الفران الداخل، غدي تاخد شيتا وغدي تحك الفران ديالك مزيان حتى ميبقاش فيه لدام، من بعد غدي تاخد فوطة ناشفة وغدي تنشف الفران ديالك من الداخل، غدي تسد الفران وتعود ترش هداك الما و الصبون على الفران من برا، غدي تحكو مزيان أو تنشفو بفوطة، غدي تشد اللاطات ديالك وغدي تغسلهم حتى هما تحت الروبيني بالصبون والما، تنشفهم بفوطة وترجعهم الفران ديالك